<hesitation> fagagai aga fagagai aga, ga laisa oma. momio loma aumuga, <hesitation> papiau ipalagani'i fologo. Papiau ipalagani'i fologo, <hesitation> gaina laifania, papiau ipalagaini'i fologo laoma ga, papiau <hesitation> ei miauai fopalagaini'i, a fokoko, fopealai, papiau ei eisai fokoko, niniani au fopalagaini'i, kinai fopalagaini'i. emuai ekae koa, sama fopala kaini'i. Egaina ba papiau animu akeani. Gafegafe aumu fomia. pipeni aumu fomia, pagua alogai aga fo fo gaina ga, a animu ageani. Gome, isa ei miauai, loisai, isa ei miauai, ei niniani loniniani, isa ei miauai moniai, o amuiai lopalagaini'i. Gapuo. gaina akeisa ga, papiau velomu akeoma, papiau velomu, pipalagau lidamu akeoma, puo, ga ga velo. Ke agao ga, <hesitation> pagua meaui ikapai aga fopipalagai, fopipalagai gome <hesitation> pau paguai agu aga, pau a aga eakaikia alogaina a afakina, pagua alogai, kelele ioioi kemia. Pagua miau eafiamo, miau eafiamo, <hesitation> miau eafiamo. Gauna aloiai ga lomia feisa, foapalai, foapalai gaina miaui aloiai fokoko, fopipalagai, pagua faugai foninanin fauai foniniani, gakoa papiau emiu akeisa, pipalagai aumu akeoma. Gaina velo. Ke megamega papiaumu fomia safa. Megamega amui kemia, laoimai'i kemia, kapai alokoko, alo pipalagai afugai fokoko fopipalagai. Gakoa pagua velo femia. <hesitation> pagua velo femia. Ala ogeoma pagua velo ogemia. Alogai agu, gaina opolai, gaina velo. Papiau ga e oma, deo alogai e ga velo. Papiau ei mauai e aga velo. <hesitation> gaina ga, papiau pagua aga miau alogai, epealai. miaui alogai epealai, papiau ei miau alogai epealai, epalagaini'i. Gainai lida velo. Gaina ga velo, home pagua miauga epua, miauga epua, ke paiau safa ei miau aloiai eapauka epalagaini'i. Gaina ga velo. Gapuo gainai laoimai aga, gaina lidai aga veloi paisa, <hesitation> ga laisaoma. Gome lida momia aloma aga, alo apalai, magai alopea. Afegai aloagu, me'egai aloagu kai lida momia afaefaina. Lida momia lomia, oi foapalai, magai fopea. Pagua <hesitation> fopalagaina. Gaina velo. Gaina ga lida velo. Gapuo gainai laomai, gainai kagakagai, gainai opolai, gaina aguaguga kapa akaikia alogaina fagagai. Guamu safa faenoka alogaina, papiau fopalagaini'i. Kominitiai loagu puo, papiau alopalagaini'i, oi emu miauai safa, papiau ake palagainio. Kominiti alogai ga aguoma agu. Pipeni aumu, emu miauai papiau ake pipeni. Guamu ageinoka, oi emu miauai papiau <hesitation> guai ageinoka. Pagua alogai aga, aguagu gaina aguagu velo. alogai lo pao'opunania, kominiti alogai safa <hesitation> fopipalagai. Samagai emu kominiti ageisa, papiau velo ageoma loima velo, ke kominiti lopipalagai velo puo, amo isa velo agemia. Pagua alogai, papiau mao, amo pipalagai anina akeani, gome laoimai veloi, pagua aloiai lokapai puo, pipalagai puo. Gapua gainaga velo.